Jaꞌana chaꞌna sine xaa jma geen nthia jma siijma sine jan siijma thua jan siijma thyie jan siijma katsejan nga na keekñian chana ne ba nditu jni yanchi faveꞌna chujni thaꞌna juné yiana jꞌana yanchi chaꞌna siné, jꞌana chute jꞌuan chugu yia xina sinchendathena jꞌa tetuꞌa jma na jꞌanda susua jmana jꞌana chaꞌna nditu chaꞌana siné jma jꞌan.